Nguwulludi detunga. Burowu da konnunum manum, konnunum manimia, tasanum manimi, tasanum manimia, nguwulla kudimia <hesitation> a la klaro fadimia yirfadimia pik nantia kiyi yindiro dagimi, yidiro dangimi nantia akediyi lanum tasaro tanimi. Tasan gonum ngillaro gutimi gutimi gutimi gutimi gutimi gutimi gutimi gutimia kutca woliyina njorimi, nguwullaro da coronga ngillaro kuttumu kuttumu kuttumu ngillaro coronga awo <hesitation> woli kuku kuku sirea buru buru woli sira n ndoku mbottia ngillaro walja towo yumu tasanum ngede gonum kla konniyaro daangimia, tasa kindawu kindawu woli gonum tanimi. Kindawu gonum tanimia, kindawu <hesitation> dunum woli. Minti yindi yedi walla minti minti tullo walla yindi yedi dunumu woliyina ngillaro kafoyia, woli kafoyia da direk kindawuwa woli kafoyia da direk nguwulla gonimia klangaro fuwuruyi, fuwurimia da woli deyi, woli deyia woli woli culeria. Bundo woli kisinga woli ngowoya bafia bundo zanum todi awonimi, kisungu todi awonimi. Tedi awonimia, todi awonum todi bafea towo daaba kramuwa coron da kakannimi, kraamuwa tilimia daan kakkannimi adi ni wujina. Towo tulumu daaro kudum woli ansayia, klaro bundo tamatimmi ye kannirimi basalli ye kannirimi kuru mapanum manum awo gumbu gakuno.